Mi taskan labi be ledda ngam to mi fotti be kuje yidi torra am mi mbara dum. Mi velnan labi am vela masin mi wata dum nder baaki maaki, sai mi heba leggal bongal juttudum je mi jogata to mido dilla to mi lari ndabbawa ladde mi ramta dum leggal mai to wali, mi vurtina labi am mi hirsa dum. to mi hebi ledde mi hosa dum mi voitina mi hubba hite mi hosa ndabbawa mai MI wula dum mi nyakka.